Kuape rouko va jaeko roiko pandepo erei kuape oime vi roiko mbuapi reta günoi diesiocho diesiseis jare trece arasa rupi gunoiva roereta ndie roiko kuape.